Bɛkasɛ aboa ako a, adeɛ deɛ ɛma ako da nso firi nnomaa nkaeɛ no nyinaa ho ne sɛ, wohwɛ n'ahosuo no a,ne colour no yɛ fɛ. Blue wɔ mu <hesitation> orange wɔ mu, ne colour no a ɔmo de ayɛ, Nyankopɔn de bɔɔ no no ɛyɛ fɛ na ɛma no da nso firi mmoa nkaeɛ no nyinaa ho. Bio, aboa ako nso yɛ aboa bia, n'ano aate te sɛ nnipa, ɔtumi kasa te sɛ nnipa, nti wotete no yie a, ɛbɛduru mmerɛ bi no wo ne no wɔ fie a biribiaa koraa ni a, ɔtumi bɛka kyerɛ wo ɛma wote kasa no, ɔtumi nam ne su no so bɛka kyerɛ wo ma wote. Nti nea ɛma aboa ako ɔda nso paa firi mmoa aaka no nyinaa ho ne sɛ ɔtumi kasa, ɔtumi kasa nti mpaninfoɔ bɛtumi kaa asɛm bi tesɛ n'ano awo te sɛ ako. Nti sɛ akodaa bi ka nsɛm kɛseɛ anaa ɔtumi kasa a <hesitation> bɛse akodaa wei deɛ n'ano awo tesɛ ako, nti ako no yɛ aboa bi a n'ano aawo paa a ɔtumi kasa, ɛno ne ma no da nso firi mmoa nkaeɛ no nyinaa ho. Saa ne kasa su naa ɔwɔ ne mu no aa ɔtumi sua kasa no, ɛno ne ma no da nso.